Fikafika fanatonoana sakafo a, mba am'zegny mba tsy atahorana, ohatra zao hena, hena, hanatono hena zaho de sy ataoko mafy be afony, ezahako avadibadika izy, na karanzany koa henana lôka, de raha ohatra ndreka izy legioma de atao amban'ny le afo ambanin'ny tany, de iny izy no tsy atahorana mintsy.